וואס א לוח ווערט גענוצט פאר. א לוח ווערט גענוצט קודם צו וויסן וואס די יאר- וויזוי ס'- די יאר איז אויסגעשטעלט, אזוי קען מען יעדן טאג זעהן אויף די לוח, יעדע חודש, יעדע וואך, וואס זאכן קומען. <noise> נאך עפעס וואס מ'קען נוצן א לוח איז אראפצושרייבן זאכן וואס מ'דארף טוהן, און וועלכע טאג אז מ'זאל עס קענען געדענקען ווען יענע טאג קומט אן.